Thi thindanga thi neni thi chase ninth'i la a la jila june thi ni niaon xruthexin runa yaa la nio thundara thigu thi nda xi'e nda thundara no thi thian thi nchithjane laa ngu thi thi kase la rune jan thi nena yaa yaa thinga nio tho susunda thu see ntha ta thi ndathentha ndajna yaa thingi yaa tea thigu thi tsjintu ja nena tsjiu thi thia thi ndajna yaa oo thi chuthi jan o ta o ta thi thujnthi yaa thindathe yaa yaa nchi ne' ya nchi ne nchujni yasala xrathjio xrajio nia thio bajun sen tachree nia tsaxra ithu inia nchi sine nena ya nchi tjindatheni ni jee na thi neni thi nch'on neni ndo janeni jma tsinda thi thijma thio tho jan ndajna xruthexin jan nuthe xruthexin jañaan niuthe thajon ndajna jan nena ndajna jma nchitsjen jan neina thingi jua yaa inchi jine ni ni xro cha teni thi chaseen nthii.